<hesitation> nokku fuu ana joggii famuuji muuɗum. Minenkaa ɗo amen ɗoo so a ƴeewii buuwirɗi eɓe mbiya, so wuuwaama fuu ana naɓa; saatuuji moƴƴere caatuuji ana wuuwa torraadaaji.